woodi kawye feere in de kawye may ba'sa <hesitation> woodi goɗɗo feere dottijo ha wuro may, dottijo may boo hanko o ɗo bolla be colli 'kullum' a yi ay colli ɗo wara ha yeso maako o ɗo hokka colli may gawri say o dinnga boldugo be colli may, ɗiɗo bolla ni hanko o ɗo nana ko ɗi biyata nyannde go feere say o biya hannde ni ta himɓe burta ngam colli bi dabbawa feere burtay himɓe say acca burtugo. so himɓe wuro may ni ɓe tammi bana o ɗo waɗa 'tsafi' un ko bana fewre, so nonnon ni nonnon ni ammaan de ɓe ɗo keɓa ɓe ɗo hula mo ɓe ɗo jaɓa say nyannde go say o ma'yi, de o ma'yi say ɓe wari ɓe waɗi jana'iza maako say sholli kala sholli pat say gari ha pelle may himɓe farta ɓe say ɗi garta, nonnon nonnon har ɓe gaɗi sati sholli may de ɗi dilli 'shikenan'